Ahoq ommaq väega hääq. Sääl saa süüki kütsäq ja süük om väega hüä. Kuq süüki saanu kütsäq õnnõ panni pääl õli seeh, sis olnuq väega kurb.